Tɔ ah, ime ko ani oca ime bik inshi ni ocai ubiŋe e ime ikin sha akpeai a nweme bik a shir ni enaŋo o rɔɔ ke she baŋa a kpea anwáá ni a nwɛ ime, kamin ni ke haru ugur entɛɛ, nike shui ushe, ke tuk intɛɛ azhie, na har keiye a sha koí inte, ke rɔɔ ni ushí hano, aba shir inte ni ocahano. ke bik ke kpeai igweno e máá iki shɔk in waka a shui ime, ni iɔ́nke a ayime, ni in waka ashui o nɛkpɛ ime tuk u maclean jehe ni a bana a, a waka ashui. ni hɛu u cɛi ime tɔ a shɔk a kpea i tukoca. abik a ashi namwe inte a haŋa ashu unome imakanta heti tɔ u kpea i tuk oca sin jóŋ ni ibani le ni jéme ushii. tɔ bik ujé ishi shɔk no ishi kama kɔti bik isini jéu u ushii ko ime inshi gi tani inju ushi ni hé ihaki i leme u bin a lea ni ocai bik hadi i sher edéŋ. duk unomeme ishir ni ocai ni in nahi shetimɛ edéŋ ni neni u bin alea i le tɔ ɛnime ke kami ni e ejiir she ijei sher edéŋ kamin ingó akreme a sha ba. iki kpea iehɔhɔ har a ba mɛk ashɔ ni. wor. tɔ koweni oca, bok u jé ime shi, in bik ishi jee ime karanta. the frist thing ni e shɔki ime ni ocai ubine ime i ki sha kpeai i nyom bik inte maame, in waka iworte Dei bik in dok i iotukk oca in dur uder in jé ime, imakaranta bikin wur ni imakaranta ni e wuta shi gi imbaŋa aɛ azhie bik in aɛ́ azhie shi ki in dur udei nio ushii oculek bik in jémi ushii shi jé kɔti ime ni ushii, ni ikpea icerke im bik in zhie ime ocwek ika nɔɔ ni ushii bik hani ishi ni ki nɔɔ ba shi ki shɔk iki baŋe eine yaa raa ni bani im baa ime i bik bai iwea nijei ikɔtɔ ni iba ubin alea bik utu shek u tai iye, i ile ubin alea ocu ocek ishik kim inɔɔ biɔe ime ni aei, ocu ocek a shiki baŋe wata ibin sheta no edeŋ i bin sher ni iyei iyei ni and ɔk ime ni ime bani <noise> in gur kal in jéme ni a aɛi in je inɔɔ bik a haŋa, a ka shi inom e ihara tɔ oca ni e shata bika ni shatu o oca ocu o ocek ma i hana ki iwa ki ime ashui ime ba. bik ujé ishi heɛi a o oca bike e bur ashui ɛmaa, ni e hwɛia oca kɔ indok ogé indaka, ohe bik o shece, kɔ ime kpekpea ame a sha tan, ituk ni ubin a hwawe, nin nena o ubine ker ke ime in jéme ushi tɔ, ocu o ocek ishi jeme ushii hano ishi jé kpea icer, iyɔk shɔa <hesitation> karfe ukou, kɔ ukou ni yɔ inyiŋ ucɛi imɛ bika shina ko ohé a ba, tɔ bikin yɔk oyiri bi a karfe utóóráá kɔ ukou, ishi shɔk, tun ushiii she ine uhau udetiye ishi ki shɔk, ime baa ime ni aɛi ibik bile u bin a lea ni baŋe ɛnɔɔ biki inɔɔ in nyi azhie, ni ime kin in shok Kin i gui in jéme ushii. bik in jéé baŋa icerke ime ni u shii ime kin in kpea icerke ineshɔuhɔnɔi kɔ wani unom. bik a ka sheu unoma bwa a shu wato u lahadi komi tɔoca ni e shata bik ke u waa a waa nike tuk oca ni ke jeyi abuta ashui. tɔ nite bik e uurinia enaŋa a buta ashui, ihaki incika abemime o yaráá unom o unom a bula ashu. domin unom hano ashu unom oneke, shɔuckpe mite ke shine ebera, keni tena, uhaŋshe ti iŋo eneŋ nyiŋ t- unom hano, unom ino nyom sha aka mata usher ni uban a nyiea azie ni aɛi. ocu o ocek ke bik e wur ni enɛŋa a buta ashu a karfe ukou kɔ ukou ni yɔ anyiŋ bik ime bai inyime ni a aei a masama inceŋsha shɔ oui unom, bik ime bai nyime ni a aɛo iki shɔ hum ni aɛi no sheu uyɛ unome u dáán shɔuckpe bi a kaŋfe a tar kɔanáá kami jé imeishi wur ni onyɔ i biki isher ni iyɛi iyɛi ni aneke ocuocek ma, ishi nɛne u bin a keshe abin ime ikpami kakɔ obɔɔte M yaráá ibana a jémé i je ɛɛwe ushi bik in je ɛɛawi u ushii ni ime mba bik ime bin indé ni u fili abik a ni a peti u bol i kin indé ni ishɛ a fetio bol no u fili ni ime bani i je bik in jé nyi ni a aɛi bik u bin alea bik u tu nááɛ ime le u biri a lea bik u unabi umaaɛ ishi ki wur ki bi isher ni iye iyɛi ni aneke ni edeŋ ni maa i shɔk inyi ni aɛi bikin je le ubin adea, ni kpea aŋwáá ni aŋwɛ ime ocu o orɔɔ iriba a karpe utɔɔ hwɛi kɔ u tɔrɔk i kpea aŋwáá ni aŋwɛ ime ni u cɛi ime ni ke nɛne u ugur intɛɛ keeihara, nike e shui intɛɛ ni ke tuk azhie e jehe i intee a asha kui inte, ashai ni umo oca harocui mite ke shi she rɔɔi no tɔ ke bike kpeai iŋgwe nonɔi nike bana e erɔɔyir so u binene nyom niki kpea ko wani unom